Loptë edhe dhitë munën me njoftë pronarin e tyne edhe me shfaq dashninë n'atë mënyrën e vet. Loptë shpesh afrohen afër pronarit për me i perkdhelë e dashninë e tregojnë tu e tund bishtin ose tu e lpi. Kurse dhitë janë shumë t'mençme edhe t'shoqnushme, ato lshojnë za t'veçantë kur e shohin pronarin.